ɲuɓeza um hɛ oo a ɲuɓeza o'o o'o a ɲuɓezo ton'onnon a ɲuɓezo suwɛnu ɲufenu jefenu ho a ɲuɓezo ma'u ɓoɓo'o sinɛ um ɛ'odoɓi ɛ'odobi um suwis- suwisuwizo suwisuwizo sɛ'ɛ sɛ'ɛ ɲan a nanan ɲuɓeza ɓa boni ɓa boni matete